Ndikka mi laara TV series kesum ko mi laarata keɗum ɗum mi anndi, gam to mi laari kesum ɗum mi annda, mi yi’ay kujeeji kesi ɗi mi annda ɗi mi meeɗa yiyugo, ɗi mi meeɗa nanugo, nden mbo hoore am ɓesday maɓɓitaago, ƴilmo am ɓeyday yajjugo, faamu am wooɗay, mi heɓay